شغلة حزم الشنطة تحتاج شوية تخطيط، أول شي حط الأشياء الثجيلة مثل الأحذية أو الكتب في أسفل الحجيبة، بعدين الملابس لفها بدلًا من طيها عشان توفر مكان <noise> وما تتجعد، حط الأدوات الصغيرة مثل الشاحن أو الأشياء الشخصية في الجيوب الجانبية للحجيبة، وإذا في ملابس أو أشياء مهمة حطها في كيس خاص وهيك كمانا الترتيب.